<hesitation> Akoho ndraiky mahay tompony io, hitanao zany kôfa misy, amiantsika ohatra zao akoho lahy reny! akoho lahy reny zany kôfa mahita tompony io zany même io na amianao katsaka zany io tsy mihinana zany io, kôfa tsy hainy zany anao tsy hoaniny feky, amianano katsaka io meme na aminao katsaka io tsy mihinana, bakeo koa zany kôfa mahita anao tompony raha io izy manantona, tsy voatery misy kaly nazy aminao zany fa izy manantona to kôfa mahita anao, fa izy zany kôfa olo sy hainy izy to de milefa io, to de lasa izy mandeha mitsôka any, karakara zany.